पारम्परिक मांस खाणा विकल्प मा सबजी आधारित खाणू ह्वे सकदू च जनकी चना मसाला प्रोटीन से भरपूर रैंदू पालक पनीर एकदम स्वादिष्ट हूंदी अर बदाम कदू भुजी वे अलावा मसाला दार टोफू